Nzata ɓwatiye, dɨmate ɓwaare a dɨma mi kpan-kpanye a bɨlenǝ shee a nǝ nzate ɓwaare a dɨma kaarǝn gǝkɨlǝ ɓwaare dam tǝn nza vɨre hananang tǝna ɓǝ dɨma asɨ shi njiyanǝ gǝngnǝ mya gǝ dǝ ganǝ a ɗɨm haa a nza dǝ a nzaa nzatɨnǝ dǝ. Ɓwaare dam a dɨma ɓǝtɨya mi kpan-kpanye dam a boyo tǝna dɨma ka kǝɗe, ka kǝɗe tǝna tiya gǝkɨlǝ ɓwaare dam tǝna tǝna nggura tɨfe, dɨ ijip tǝna dɨma tǝna sɨ nza tǝn nza sokoto, tǝn nza yǝ kano, tǝn nza hee vɨre hananang tǝna ɓǝ shea dɨma a kwaɗa tɨfe mgban a kwaɗa haɓƴe a muɗa baa a shi njiya ɓachama ganǝ asɨ za dǝ ɓwaare aǝ ka shee hananang ʻye tǝna dɨ ɗatɨrǝn a nzatɨ da mi kpan-kpanye ʻye mya dɨ ɗatɨrǝn shee nǝ dǝ furi-furi ʻye mye kana nza mye ɓa bɨldǝrǝ ʻye mya dɨ ɗatɨrǝn a njiya a njiya, myenǝ ka shee mya dɨ ɗatɨrǝn ɓǝtɨ kwete te mya dɨ ɗa kiwati mya dɨ shi a dɨ peyǝ, hǝhɨn a dɨ shi nda pedǝ ɓwaare a peyǝ mya nza a mya ɓǝrǝ mya ɗa shee hananang, a vorsǝrǝn imi dɨ vɨre som-som, myee ji-kwa somo ka myee kat ɓachame tǝna paya gǝkɨlǝ sɨlangsǝte mya dɨ ɗatɨrǝ ko ndo kiwati sǝw hiɗǝ mye ne dɨ ɗashi dorshe nee dǝ hananang mya dɨ ɗatɨrǝn, myene dɨ ɗa yǝ mbwaltǝ, mbwaltǝ nǝ dǝ kat mya dɨ ɗatɨrǝn myee dɨ sɨ-kwale anda Hye kana zɨmǝ hye ɓa hye ɓa mbɨrǝ shingɨn kat mye ne dɨ ɗatɨrǝn, mye ne dɨ ɗa yǝ da zumwe mye ne dɨ ɗatɨrǝn kat a vor kiwatǝ sǝw hiɗǝ mya dɨ ɗatɨrǝn, mye ne dɨ mye ne dɨ <hesitation> mye ne dɨ muɗǝ hee hananang hee ya dɨ ɗa sɨkwale dǝ, a vɨre, a vɨre ɓachamaye furi-furi hee mya dɨ ɗa shee dǝ a vɨre ɓachamatǝ shinǝ tǝnǝ kat mya dɨ ɗatɨrǝn a nzata mi kpan-kpanye ʻye <hesitation> tǝna sɨra a shinǝ gǝkɨlǝ tǝna gwada ɓǝtɨ makpane a dɨ boyo dinǝn a nzata ɓwaare, mye kana sa atɨ myene a vor likitǝ mi kpan-kpanye kǝpdǝ daasǝ zumwe a njiya dɨ kula haɓye, ɓooltǝ kana shi zumwe ɓa za mya shingɨn mya pɨrǝ humwa ka saasǝrǝn gǝkɨlǝ sǝ tǝna dɨ ɗa ndi kana tiya likitɨ fwat a tɨla ɗǝng sɨne pɨrǝ humwa ko ndo sǝ nee dɨ muɗi pepe. Asɨ shi nzate mya nza vɨratǝ nggǝɗǝ ɓǝgǝng shee a maɗǝ a nggǝɗǝ, myaawa <hesitation> hye kana lagashe gǝngnǝ tee dɨ mba asǝ a ɗa anda taa nggomi dǝ, mya hawo ka naake, mya ɗa mɨnǝ mɨnǝ Ɓǝgǝng vɨratǝ a maɗa kɨɗǝ mya dɨ bwe lanǝ gǝkɨlǝ ɓwaare a leyǝ anǝ satǝ atɨ shee nǝ hananang ʻye mya dɨ ɗatɨrǝn ɓǝtɨ na ngguratǝn a kwamǝtǝ. shee mya dɨ ɗatɨrǝn a njiya ɓwaara shee nǝ dǝ, shilangsǝye nǝ dǝ hananang ʻye mya dɨ ɗatɨrǝn. Mye ne ɗa yǝ vayatǝ a imburu, mye ne ɗa mye ne ɗa yǝ vɨnǝn, mye e ɗa shee furi-furi ʻye mya dɨ ɗatɨrǝn, shinǝ kat tǝne a vor shee dɨ ɗɨki mya lee atɨ ɓachamatǝ sɨnǝ ka shee furi-furi ʻye ndi ɓa ɗatɨrǝn gǝkɨlǝ mya ɗɨm pɨrǝ humwatǝ shee nǝ dǝ furi-ruri ɓǝtɨ ʻye mya dɨ ɗatɨrǝn supo, mye ne dɨ nza fyanǝn, mi kpan-kpanye tǝne dɨ luu taa shemtǝ, shi shemtɨnǝ mya dɨ luu luutɨnǝ tǝnǝ ʻye mya dɨ pedǝrǝn a haka hǝmɨn, hǝmɨn kana pedǝ shingɨn tǝnǝ she sɨzɨmte mya dɨ ɗɨmǝ a dɨ zɨmǝ njiya gǝkɨlǝ fyanǝn myaawa mbwa ama taa, taa ama dǝ mya dɨ mbwanshe, mya dɨ pedǝrǝn tǝnǝ mya shemǝ tǝnǝ mya dɨ vǝ myee ko ndo ma gǝkɨlǝ mya ɗɨm sa mye ɓa zɨmǝ njiya baa kiwatǝ a mbǝ kan.